ډوډۍ ډېر ډولونه لري، او هر یو بېل شکل او خوند لري. لکه تندورۍ ډوډۍ چې په تندور کې پخیږي او خوندوره وي. پراثه ډوډۍ لږ غوړ لري او څو پوړیزه وي. نان غټه او نرمه ډوډۍ ده چې خلک یې له غوښې یا شوروا سره خوري. چپاتي نرمه او نرۍ وي، ماشومان هم ښه خوري. هر ډول ډوډۍ د خلکو د خوند، دود او اړتیا سره سم ده.